Lavadorako jae ikavi jaeko opaete mbae iyoea, opaete mbae yande puere yoyoe pipe, yaputuka pipe jare oyeporu jaeko oñeñono pipe javon jokua hace ipuere vaera opaete mbae ñanekirei yayoe yave hasta yandereminde retaaveko yayoe pipe